Rí ikhúún naju̱mu̱ꞌ tsú xú xtílá, rí nuñii̱ ríꞌkhui̱, rí nuthamijné ikhii̱n rá, numuu ríjndo̱o e̱yo̱o̱ ikhúún rí gúꞌdii̱n guꞌjuáá, índo̱o xtáa̱ mbáá mbáxti̱ꞌ tsú negíꞌ xndú, pues na̱jma̱tígáa̱ má nabárígúu̱ jagu̱u̱ nguá atsú semáná eꞌni xndú, má ríjndo̱o ríꞌkhui̱ xúꞌkhui̱ rá, índo̱o̱ niwámbá nandxaꞌjuée̱ xú rí naꞌthúu̱n eꞌnii ikhaa̱, jngáa̱ aꞌkhui̱ rí ndo̱o̱ ma̱tha̱ya̱a má ríjndo̱o yáá nawiꞌthíín i̱jioo̱, ꞌdu̱u̱ má naꞌnikuéntí ꞌdu̱u̱ má, yáá mú rí niwiꞌthíín i̱jioo̱ rá, pues nandxaꞌjuáa̱nlí, naꞌnii̱ rígá mbá xú rí naꞌnii̱ ikhaa̱, nandxaꞌjuáa̱nlí i̱jioo̱ naxníꞌtsúu̱n o̱ nachikuri̱ge̱ rí naꞌphi̱, pues komo rí yáá xu̱kúꞌ má ñajúu̱nꞌ, pue najura̱ꞌjuu̱n juyamijnée̱, xúꞌkhui̱ aꞌnii ini rí ikhii̱n. O̱ nundxa̱ꞌjué mangaa buꞌ, ríjndo̱o órá, yáá nduyáa̱ má ikhii̱n, ꞌdu̱u̱ má nuthamijnée̱ ꞌdu̱u̱ xkua̱ꞌnii, o̱ nuxpa̱ri̱gúmi̱jna̱a̱lí, ikhaa fórmá ríꞌ, yáá tsú xú rí tsú xu̱kúꞌ, ñu̱ꞌju̱n tsú júwá xánáá rá, pues ndóó má nuꞌdxawíín rí nundxa̱ꞌjué xi. Xúꞌkhui̱ aꞌnii ini̱ rí ikhii̱n, rí nandxa̱ꞌjua̱mínáꞌ ikhúún ja rá.